Nifurie vandu vaya vaure tabia njicha vandu vamkumbukie Mungu yani vaya vachi kole ni ithivali vachi thari kana nii ghenda kanithani vachighenda nifurie vandu. vachituma vandu vachiira kathi bila iviwa ku ira ira iki niifurie vandu nachiraa kindokicha ifurie vandu vachighamba kindo vakavana, kindo wakuia ku iki ni kuvachirera keni kabitha vakuvia keni nifurie. Mru akya yani mfano rafiki akyakushauri kindo kicha nifurie, mru tabia yajitengawe. Na vandu nimfurie mru ungi nimfurie ni uya, akyairania varwee kuvyakighambaikifukiire kuri akyaghamba, hai kui ni kuvichwafuire kui ungirimfurie, ni mru afurie akathana. Hena mambo ghakwe thanathana shule kanaihiro kathi nimfurie.